Mi yewtan be kala mo jahangal mai hauti am fu har min warta sobiraabe. Mi hokkan Mo nyamdu mi sodi pat kanko fu o metta ngam min narra min vowra.